اللعبا هي كرة القدم, نحب جو الفريق والتحدي والفريق اللي يصير بيناتنا, نحب اللي يصير وقت اللي نلعبوا الماتش, لعبا يكون مليان بالحماس والضحك, كل واحد فينا يحاول يبدع بالمهارات متاعه اللي عنده, ويستمتع فيها, اللعبا هاذي تقوي الصداقات وتخلي الجو ممتع, وتقوي روح المنافسا بغير عرك, خاصةً إذا كنا نلعبوا في ملعب مفتوح.